Ny kolontsaigny mampiavaka an'y Aostralia, zare le ndrekindreky mitikigny le serfa la mande amin'ny onjan-dranomasiny le misaoma le raha magnana endriky kara fafy na planchy izy tikininy igny aveke koa any misy kangoroa matetiky tsy dia foisy amy firenena hafa.